Enyamiishwa empango ei naarareebireho omu magara gangye goona n'enjojo. Enjojo nkagireeba kandi yaaba emyamiishwa empango ei naarareebireho, nkagireeba emirundi mingi, omurundi ogw'okubanza nkagireeba enkumiibiiri n'ikumi omuri Queen Elizabeth National Park, naagaruka naagireeba enkumiibiiri ikumineebiri omuri Murchison falls ninga Kabalega National Park, naagaruka naagireeba muri Queen Elizabeth enkumiibiiri abirineeshatu, ngarukire naagireeba ogwo omwaka ebiro bina Okwakana enkumiibiri abarineetano omuri Murchison falls National Park.